A ña <hesitation> ña iniso jnu nala'a, na la'a yu'uso taka ñuu taka ña iniso, jna ye iniso ko ni kuu kna yu'u meeso, ye na kuu lo iniso, ko taka ka ñuu xi ña kujnuni-iniso.